Est ce que <noise> nire bine régui kotou ka mide gnama la féfé fo ringhe, ma boukalé gnama la fémone ka midé, gnama loume fani mone ka mide ma <hesitation> bouni kalé.